Lafa gny sangorikita manambotsy bibikely, ny ataony, mipetraky soa i mikam- mikapoky. Lafa mikapoky amizay i mandiny biby iny handalo ombeo, la tsy hita, mangalaky volon'ny- lokon'ny ravikazo na raha ipetrahany iny tseky i. Lafa mitovy amin'iny amizay i, mifangaro amin'ny hatà ipetrahany iny, tsy hay amizay hoe hità ty sa sangorokità. La linasany amizay ny bibikely iny handalo mbeo da lafa mandalo mbeo amizay i la aboany lelany iny, tifiriny amy lelany lava iny la ao zay.